Tanianao zah hoe mianatra hianatra agnano gitara sa hianatra ihira no tianao. De mianatra hira no tiako satria manko hianatra hira de resaka feo foana zany igny de zaigny agnamboarako ananjy akeo fa raha mianatra mitendry zany ne ka miasa aby maso, tàgnana, segna manontolo, de raha sarotra be zany de aleoko mihira.